Amache atunis, akere ki- kit netai akere tapiet ap chito, nepo aeng'akere aa tukuk che chame, nepo somok ko ole punu.